ମାଲେସିଯା କୁର୍ବରୂ ବ୍ରିଟିଜ ଉପନିବାସ ଥିଲା ଏବଂଗ ଅଗୌସ୍ଟ ରେ। ଯହୀ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଜ ସାସନୋରୂ ସ୍ଵାଧିନତା କାପ୍ତ କରୀ ଥିଲା। <hesitation> ଯହୀ ଦିନୋଟୀ ମାଲେସିଯା ଦିବୋସୋ କିମବା। ହରୀ ମର୍ଡେକା ଦିବୋସେ ବୋଲୀ ପାଲାନୋ କରା ଜାଏ ସୋଲୋ ସେପ୍ଟେଂବର। ମାଲେସିଯା <hesitation> ସାଭାହ ସାରାଵାକ ଏବଂଗ। ସିଂଗାପୂର ମିସୀ ମାଲେସିଯା ନାମରେ ଏକୋ ନୁତନୋ ଦେଶ ଗଟନୋ କଲେ।